لا والله مابعرف تراني ما أني هاذيك الشخصية اللي تعرف بالتاريخ وبالسياحة وبهاذيك الشغلات لأ ابدا مو أني أنا شخص عملي أنا إلى بمجالي وتخصصي بس لكن ما اني ما احب أني أحكي وأسولف بمجالات مختلفة.